Nuso'obe uwanro sunu ma be wabe bwa we worora mu ni a sunuzo nɛ a wa'a ma hanu a we era han nuso'obe abe han nuso'obe yi sa han tawɛ a han uwan yirawe a no'on nɛ mi mu yiase a oyi ma di a mu bɛ zo o ɲubwe don mu ni cunu mi ma tete